Da yawayu i gamawa tən da yawayu gamawa i nia ga i makaranta i maje bi nin na bazu riwu bai, i yu na rawau amman i gamawa gu. Har na dlam tam guwa hi maye amman tamke ga nai na paida na gamawau gaɗa iyu na rawau a gamawa gu iyu matkam gamawa gu ka maka matkam- gamawa nin iyu ke gayi da kunu, bee mi wara na kəmu karak gu fatawanke su gusku kasau tuku karak mi na kəmu gu suna iyaye ja bakutunakshi amman kaminja kə gado a ri wu fata wanke ka deu i wunduwa ka ta seu iyu bi nin toh na cinga i kaam ga i gamawa gu bee dawu i na tadna nunuwa ga tamke ganai a gamawa. I gusgu yaye na bee mi wara bəntu kaam bai i kuma ina kəm a riwu. Da man tatəka ci matkam ri nin kaam ci, sai ka ki dagai a ci a ramau ma ci nən kə a ci matkam ri kasau amman gusku kacu ka tasa ci nin ko gandi gayi a ci na atu bai. Toh ai sun ai na bai dlam tuna aɗa gəri. Amma iyu karak wara na kəmu gu gaɗa dək bee mi wara a wakata i gamawa gusuku ka kəmu gu ndiwa wara ja- ja- ja bit ku mbasu na akshi na ji rikshin gusku a kəmaida ko da dagai bakotu ko da dlam dləgun ko da dlam zəba tamke ja a- a- a- adaura ga, iyu kena dlam tamke gusuku ka lawan akshi kə tləna təkakshi de nakshi ri ga bee ɗawu ke nan fatawanke i yu na kəmu karak ri nda iyawa iyu matkam riwu gaɗa gusku yaye gadava ja na ndak riwu i yu na bəze na riwu na den ga i pata skumu amman tanke ja dlamau na akshi nda riwu akshi ke a takwsa akau i kun bee mi wara na dlaman i yu ke duk bee mi wara akshi a dlamau na takgekshi akau inde den gara kə lata ko kə pali dakwda iyu na atu nin na dəmu na laci na ci na ci inde nasgana ci nin da shi ke iyu magəraf bai i riwu na zəgana hal tiye i riwu tiye ke zəgana hal ga nai.